Pues madyëch dun mas du kyëje'e dun i'ixpë oy ko'on du, du oy mixëp yëdun mëtmëdyakëp yë nak dun wënpëkambyë pë oy jyot kop myëdyak pë ti'i dun tyunam ti'i dun xaja'am neyb kyop dun yaj mëdyak je'e du mas du mas këje'e y pok oy yajxon du myë myëmëdyak pues jadun manyt's dun nëwi'inpëkëp y pë kap oy jyot kop myëdak pues kap du oy nëwi'inpëkëp.